<hesitation> Kolonsaina any Inde ndreka a zareo a le firenena tena le tià mihinana raha malaho a karazana sakay jiaby io a ataonjareo amina hanina hoanina de zareo a mivavaka amina karazana sarivongana le maro isan-karazany io de zareo koa le mbola le man- mankalaza be le vady atolotra io de zareo miara mipetraka amina trano raika aby si zareo fianakaviana.